Ot va eshaklar bir-biridan tanasining kattaligi va tashki ko'rinishi bilan farq qiladi. Eshaklar asosan yuk tortish, otlar esa transport sifatida foydalanilmoqda. Otlarning juda ko'p zotlari mavjud bo'lib, estetika va poyga uchun ko'plab zotlari yaratilmoqda.